toko anggena ngone gahi ena gena ngone coho ena rasi rai ngone tola ena masako nggena la ena sone gou-gou rasi, rai ngone tim ena ma ahi anggena so kroho kroho, rasi ngone re roca pake ake koroho rai ngone tola ena kene-kene rai ngone nyinga dai wosu ena bolo sinanga nggena ge ngone oro luto sogahi uku toma aria coma so sahu goroho igo rasi ngone sinanga ena bolo ngone osi ena rai rasi ngone oro rica se bawang ge sejoji coma gasi ino la ngone gai ena ma dabu dabu la oya ena se bira ena geena saki.